我现在喜欢在家里面还是在房间里面还是在 office 的啦不要在外面 either 太热去不然就是下雨啦下雨下很大热去热去等一下皮皮烧去

有创造性的 project 我做过啊呃就像说我觉得画图啦画图是去创造啦你画就像说是艺术这样 abstract 咯啊我觉得这这个是 for me something 啦 ho 啊

这假的强叻人家说 artificial intellignece 我叫这个假的强假的强很多用处在我们每一天的 living 像 chat GPT 这样你问一点东西他都会跟你讲跟你解释到完